ནག་ཆེ་དེན་ཞོང་ནང་ལོ་བཅུ་གཅིག་ཧ་ཕོ་ཨིན། དེལེག་ནག་དེ་ཤར་དེན་ཞོང་ནང་དེ་ཁན་མེ་གཅིག་ཨིན། ཐང་པོ་དེ་ནག་ལོ་བཅིག་མེའི་ཁིམ་ནང་ལོ་དགེ་བོ་ཨིན། ཁན་ཕ་སེ་ན་དེ་ཆོ་ལོབ་བཟོང་ཕ་ཕེ་ཐེན་ལོ་ཨིན། དེལེག་ལོ་མང་པོ་གག་པས་ལོ་དིན་ཆང་དེན་ཞོང་ནང་དགེ་བོ་ཨིན། ཨོ་ ན་ཁན་ཕ་སོང་བོ་སེ་ན་དེ་ཆོ་ལོབ་བཟོང་ཕ་ཤ་ནང་ཁ་ཕོ་ཐེན་བྷ་སམ་ཟག་ཐེ་སོང་བོ་ཨིན། ཨོ་དེ་ཁེ་ཕ་ཏེ་ནག་ཀི་ནག་ཧེ་མེཏ་ཆེ་ནང་ལོ་བཅུ་གསུམ་གྲུགས་ཀོ་ཕོ་མོང་ཆལ།